Pues najah, najah niquixmate nochi chil cucuc. unca chile de bolita tzequetzetze, unca sique. chichiltic, guajillo, chisolutl, noche chile tlin. cucuc, pues noche machia cuale ca pohque quimulah. o quihchiuah chile tecmulcaxitl, pos vielic machiya Najah nochi nah nicualita nehcuas pues, quiemah pa. nehcualita nehcuas pues, porque, najah desde nitzitziquitzin. nichmachtihqueh manihcua de yenun, pohque nochi vielic.